प्यार में बलिदान की भूमिका बहुत गहरी और महत्वपूर्ण है जो दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। तो कई बार अपनी इच्छा जरूरतों या आराम को दूसरों के लिए रजनी का भाव पैदा होते हैं। यह न केवल बलिदान का मतलब यह नहीं कि पूरी तरह से खो देना। बल्कि यह है कि दूसरों की खुशी समृद्धि और भलाई के लिए अपनी कच्ची चीजों को छोड़ प्यार में बलिदान का असर तब और महत्वपूर्ण हो जाता हो। जब रिश्ते में कष्ट सहने की भावना होती है। जैसे एक साथी अपने प्रेम की सफलता खुशी के लिए अपनी कच्ची इच्छा को छोड़ सके। समय भी अपने साथी के साथ खड़े हो सके एक गहरी समझ विश्वास और समर्थन का निर्माण होते। हालांकि यह भी जरूरी है कि बलिदान से इंसान अपनी खुद की पहचान या खुशियों को पूरी तरह से न खो दे।